Este bueno nja'a <hesitation> xa'a bueno xakute kuu yuté, xa'a este xa'a arrepentir yo'o nuku iin pecado xa'a yoxo'o, kuante xa'a arrepentir xo'o yuu kua xhi kanuka te oko xa'a arrepentir de corazón chi xuu kunda yo vixí, nii xavi taxaxio pero despues ten ndá kaninio jamas xanguo xakanu nuu nja'a njanakanina xuu maxa kuu xua bueno kuu njandá nakani va'a inina.